Into'on a' b'a'ax tiki kijantik kib'el ki kumänä' <noise> kuxan xantalo'on junp'ee semana, kijantik b'äk', kijantik este tulakal a' b'aax kumonb'ol te'lo' San Andrés ti mercadito, a'lo' kun junp'ee k'in in- inwätan ku- kumentik junp'ee b'a'ax, junp'ee k'in, junp'ee b'a'ax ulaak' k'in, ma' ma' tan kijantik chen junp'ee janal ya k'ochij utz'ok a' semana jo'mij to'on kib'el tuka'ye' kumänäk ulaak' b'a'ax, b'aylo' ki- kimansik tulakal a' k'in, tulakal a'-a' mes ba'ylo' ki- kijantik a' b'a'axoo' kikäxäntik kijantej.